بالتأكيد الفن يحسن المجتمع بشكل كبير، أول شيء الفن يعبر عن ثقافات وأفكار مختلفة، ويجمع الناس مع بعض، وهذا يعزز التفاهم والتواصل، وأيظا الفنون مثل الموسيقى والرسم تخلق أجواء إيجابية، وتخفف من التوتر والظغوط، الفن يعكس قضايا المجتمع ويشجع على التفكير النقدي، ويمكن يثير الوعي حول مواضيع مهمة.